Wula mood natz'ajaam la aq'aab' tenes que na tz'ajaam bien tenes que na ye'eem pa la aq'aab' la ka'ab' aq'aab' na k'amaampa ha' naqapaam na tz'ajaam riij aq'aab' luego natza'jaam oontera lo que es taq a la uxk'aq natz'ajaam bien awuxk'aq na tz'ajaam taqee' reh riyuub' aq'aab' taqee' lo que es riuxk'aq' riloq' aq'aab' bien bien natz'ajaam na ye'eem qa xapoon junaj xapoon reh mano que hoj tenemos que utilizar porque tah mood qatz'ajaam re' aka ruu' junaj xapoon reh qahtz'ajwaa recordando que hoj wula mood tenemos riwii' junaj qaxapoon especialmente re' aka reh qaq'aab' qasaam riij qaq'aab' y qaqapaam qajuxuum bien bien chi xe'leek qaq'aab' qaqapaam qatz'ajaam y luego despues qachapaam acariar oontera qamuñeca oontera qaq'aab' qabrazo qatebrazo y luego qatz'ajaam bien qaq'aab' y bien tenemos que qanaam la movimiento bien ya xqatz'aj bien qaq'aab' qa hojpaam ha' panaa pero bien estimulandolo bien brazo y antebrazo reh qahoj reh qaq'aab' taqee' reh wula mood la xapoon ri'laa la y tenes que tirisaam janaj xapoon especialmente reh qaq'aab' porque hoj je' loo' winaq taqee' wila cada xapoon tiene que riwii' reh qacuerpo por ejemplo la reh qaq'aab' la reh qaka'al diferente xapoon que hoj qab'an usar.